أحب ان انا اقرأ كتاب كويس ولا اتفرج علي فيلم كويس بصراحه انا مليش في القراءة اوي بس بحاول ان انا أطور نفسي في القراءة جدا مؤخرا وان شاء الله انجح في كدا بس ممكن دلوقتي اختار ان انا اتفرج علي فيلم حلو وكوميدي ويضحكني عشان انا بحب الأفلام اللي بتضحكني اوي وبحب شوية طاقة الأفلام اللي هو نقعد بقي ونجيب مقبلات بقي ونجهز الفرشه ونقعد نتفرج علي فيلم حلو ونخلصه ونبقي مبسوطين بحب اوي الحالة دي